Loko mena, kolera-na raha menamena zany vô mahita hoe loko mena zah tonga de tonga agnaty saignanahy hoe lokona rà. De rehefa loko mena zany de sy ho voatery nefa an fa tonga ansaigna hoe ady zany akô, korontagna akô, zany misy lasa-drà akô, ôhatra hoe loko rasy zany e loko mena na raisina ambangovangony foana fa sy hoe izany tegnany izy e, loko mena de lokona rà.